Misy karazany maromaro rolahy. <shushes> ñy pilanety noho ñy kintana mety hitatsika: ao ñy pilanety tera na ñy tany zay, merikura, venisy, zipitera, ñy kintana koa ahitatsika karazan-kintana maromaro: misy ñy vega, ñy arkitirisy na kintana lehibe. <shushes> misy ñy kintana kelikely, ao ñy masoandro, ñyyy volana.